Kara bi ku neka bixkanika ruka kabika unka top loi tuxleka tislaka ka diikaꞌ ra ikaka wi loi lika rbiakobroi xtubo xinii tu gaxa to mieti ga loi lor bic̱he ki turmin bolone ba ruaka kap saber loi to lis c̱hekiab wlardi tob klar kabron no lido kap ti par tux ble loi lor tila lo nes tak rula bloi nika xban tabu ladikan wele nes le nelo wendi last karbran perunkan ni kabraka to lo nisa kabriakan ma do loi tix lega to lop saka la wenlo riaska chinate wen untere laska bloi lar li lasgta tobo lachingo le las tux lo la ti tekap